अर जो मिस्र की संस्कृति भी होन तो तेइके सबसे पुरानी सभ्यता होन। जो ये संस्कृति भी हो ये हजारो साल की भजियेन्दी हो। तेइके की संस्कृति भी हो तेइके देवी देवतक भी भूत माणो अर जो नील नदी हंडना तेत्तके किनारे र्होन ये मिस्र। अर जो मिस्र के लोग होइना ये अनाज फल फुरुत सब्जी ये भुते ओगाओन।